Ah loko mena zao zao resaky raha tonga de avy agnaty lohako voalohany resaky hoe gnan'ny resaky ady, resaky rà mandriaka, zay zao raha avy agnaty lohako voalohany lafa mahare hoe loko mena na mieritseritsy loko mena, karaha zay.